الآلات ممكن ممكن تنتج أعمال تشبه الفن، بس الفن الحقيقي هو اللي يعبر عن المشاعر أو التجارب تكون بشرية مسلاً مسبقاً، وهدا ما يمكن للآلات أن تحاكيه بشكل كامل يعني الآلات ممكن تحاكي هدا بشكل كامل ولكن برضه طبعاً الفن يعني الفن الحقيقي يعبر عن المشاعر أكيد.